<noise> <hesitation> kalau untuk makanan yang sederhano yang sayo suka tu <hesitation> kangkong, kenapa kangkong yang pertamo tu emang kangkong gampang di olah, kalua di bikin pedas tu yo enak lah, apo lagi kito orang sumatera kan biso apo suko nyo tu ynag pedas- pedas <hesitation> biaso nyo tu pagi- pagi awak tu ke pasar gitu kan <hesitation> pergi masak kalua misal nyo ado nampak kangkong tu musti awak beli kangkong, balek- balek ke kost yo masak kangkong bikin pedas, biso jugo- biso jugo di bikin apo namo nyo <noise> sayur bneing macam tu nah <hesitation> kalau dak kangkung yo pakis, kalau pakis di jogja ni kan susah nyari nyo yo, kadang yo kalau masak pakis tu yo pas di rumah kalau misal lagi ke kebun atau lagi mancing samo kawan nampak sayur pakis ha itu otomatis langsung di petik tu sayur pakis nyo tu ha terus <hesitation> bawa ke rumah, di masak in di campur samo ikan yang apo namo nyo yang hasil dari kito mincing tu, yo gitu lah pakis, apo lagi yo <hesitation> ado bayam cuman kalau bayam ni enak nyo yo di bikin sayur lodeh atau sayur bening kek gitu nah kalau di biki pedas sayo kurang kalu sayo sayur bayam <hesitation> kalau yo dak yo kan kemaren tu sayo apo kerja lapangan di. <hesitation> Di sayuran hidroponik yang di remah gipah, kemaren tu sayo tu <hesitation> ngurus sayo yang apo namo nyo tu sayur bayam, bayam brazil namo nyo tu sayur nyo tum kalau bayam brazil tu kalau di campur sama <hesitation> sama mie itu ya cocok lah apalagi hujan hujan gitu kan <hesitation> anak kost akhir bulan dak punyo uang makan makan mie di campur samo bayam brazil tu enak lah po lagi yang mie mie kuah gitu.